مجموعی طور پٲنٹھ، ڈرگ تھراپی منٛز چھ کینٛہہ اخلٲقی مسلہٕ، بنیٲدی طور پٲنٹھ چھ دوا اصل کھوتہٕ زیادٕ نقصان واتناونس تہٕ جائز رضامندی ہنٛدس مسئلس أنٛدۍ پٔکۍ مبنی، خاص طور پٲٹھۍ ییٚلہ تم تجویز کرنہٕ ییہٕ تکیازِ تم چھ آسان اختیار، امہٕ بجائہٕ زِ تم چھ بہترین اختیار۔